مراکش د شمالي افریقا په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. دلته د مدیترانې او اټلانتیک سمندرونو سره اوږده ساحلونه شتون لري. د مراکش هوا په عمومي ډول د مدیترانې اقلیم لري، چې په ساحلي سیمو کې معتدله او په غرنیو سیمو کې یخنۍ شتون لري. په ژمي کې د تودوخې درجه عموماً ۱۰ څخه تر ۲۰ درجې سانتي ګراد پورې وي، او په اوړي کې تر ۳۰ درجې سانتي ګراد پورې رسېږي.